दिवो आमका खूब उपयोगाक येता। जेवय आमका कामी उजवाड जायत। आसता तेव्हा आमी दिव्याचो उपयोग करतो। आमी दिव्याचो उपयोग अभ्यास करताना। करपी किदेक कि आमका ते चड उजवत। एकट जायत जात आसता म्हानं।